Ny martinetra sy ny kainga da voro mahay mirobiky anaty rano mba hisambotsy fia. Ny elatsy n- ny elatsy sy ny vatan'ny vorona ireo zany da <hesitation> fa voatoka mihitsy hanampy azy amin'ny fidinany anaty rano sy ahafahany maka ny fia izay tiagny hohany.